Laha zaho zô ro handeha hilomagno amin'ny renirano, gny raha ndesiko zao: vôlohany aho manday lambahoany, de magnarakan'izay manday <hesitation> de magnarakan'izay aho manday maillot de bain, de manday bonnet aho hamonosako gny voloko mba tsy ho pitsaky.